بالعادة احب اسمع نوع واحد من الموسيقى لكن اذا عجبني مقطع من انواع ثانية ما عندي مانع اجربها بس يعني ما افضل اي نوع اكثر من الراب يمكن اسمع اغاني من انواع ثانية من الموسيقى لكن ما يعني بفضل الراب اكثر